कुकुरका स्वास्थ्यमा झीक्कै समस्या भयाका चाहि मैले धेक्याकि छु । जसै कुकुरका ,आँखामा कुकुरका काममा समस्या देख्याकी छु । त्यसैगरी उइको <hesitation> लाधो दुख्न्या त्यसैगरी उइका छाला चिल्याउन्या त्यसा झीक्कै झीक्कै समस्याहरु धेक्याकी छु मुइले । कुकुरलाई सबै भन्दा झीक्कै त छाला सम्बन्धि हुदो छकि जसो लाग्दो छ । कति कुकुरका छाला हुदा छन प ती ती छाला कुउइखेर हट्टाखेरी पन गन आउन्या त्यसा त्यसा समस्या देख्याका हुदा छन् । त्यसैगरी उइका आँखामा चिल्याउन्या यसायसा राता हुन्या त्यसा झिक्कै समस्या पन कुकुरलाई हुदा छन् । उइका कानमा समस्या भयाका पन मुइले धेक्याको छु । बेलाबेला ती कानलाई एकदम कन्याइ राख्याका पन हुदाछन् त्यो समस्या भैखेर होला जसो लाग्दो छ । त्यसैगरी अरु पन त्यइका झीक्कै समस्या हुदा छन् । त्यइका पेट सम्बन्धि समस्या भैखेर त्यो काइथी यसो बान्ता गर्या जसो गरिराख्न्या त्यसा त्यसा झीक्कै झीक्कै समस्याहरु चाहि कुकुरलाई भैराख्ता छन् । अब यइ समस्या मात्रै छ भनिखेर त एक्कै समस्या भन्न सक्कीदैन तैपन कुकुरका स्वास्थ्यमा झिक्कै झिक्कै समस्या भयाका चाहि मुइले धेक्याकी छु ।